Washing machine khe kaisa ree sumani machine. O machine bai ree sukhai jora tei phaan kom bai ree no saaf khai suwui mano. O machine no joto jaat ni ree jemon linen cotton tei ployester ni swlamjak shuut kamchlwui gonji hai rok suwui mano. O machine no ree sukhai ree ni mwnam bahai no kwrwui khlai mano. Twui tei phaan bo kom nango tei ree rok kwbangma jora ni bagwui tonwui mano. Yak bai suma ree rok huprwui suma bwgui dotino kichigwui mano tei yago bo bemar wngwui mano. Amoni bagwui washing machine ree sumani ree tei yak ni bagwui belai kaham.